أحلى الطعمة البسيطة بالنسبة لي، هي السندوتشات مثل سندوتش الفلافل أو التوست مع الجبنة، كمان نحب- نحب شرب الشوربة، شوربة الخضار تكون سهلة، شوربة بورتو والعدس- العدس تكون برضه حلوة وفيها فوائد.